Nuveená xhivana la kidi la'a, koo la taza la uj <hesitation> la kidi peltre xhí, ñajan xheniona nrí ho cuchara kondindia ján koná ñajan kaja nracheihó cheñioná, nrí la kondayená na noche dava ná nriuti'a na lá.